Fǝrǝ pepeye naso mgban fǝrǝ hanɨngtǝ, fǝrǝ haa yekana madǝ yakane bǝ a shinǝ a madǝ ka hakpite hye ka madǝ vǝr nyirǝtǝ hye ka maɗǝ vǝr sɨtɨ dwattǝ ɓǝ bɨl satǝ adɨ fǝrǝngɨn ɓa whula naasǝ mgban hye kana bǝ a hye maɗǝ kpitkpit mye wara ka alǝ nɨngnɨng sɨnǝ dɨ bɨldǝn ka satǝ atɨ fǝrǝngɨn ne pepe to ama na dɨ mwo na saatɨ fǝrǝ pepye naasǝ mgabn fǝrǝ hanin to sɨnú fura hɨn kana maɗǝtaa kala alǝ mye wari kandí whodƴe ati ama aa mwǝn taa sanǝ dǝ taa sarǝ dǝ to fǝrǝngɨn ne pepe a hake fǝrǝngɨn hɨn kana madǝa vǝr lyentɨ de na ɗa lyentɨ dena gyebǝ na pǝrǝsǝ na ɗa sɨzɨmtǝ na zɨm shee

Ye wudǝ sa hye mgɨrǝdǝnasǝ sa hye liyen hyeɓǝ whudǝ hangɨn hye tɨlǝ dǝ jam hye mɨnǝ ɓa mɨna hye mɨna pɨrǝ vǝr sa hye zǝkan nasǝ mgban sǝ litǝ hye mɨna mɨna ha whodǝw jam nǝ fɨltǝ tamdǝ ite hye dɨmǝ mya wara atɨ ama nǝ bi ama fukǝ aa ɗan hye ɓa giɓa hye mɨna gǝkɨlǝ hye zǝkan a haa luu ngume to shinǝ kat tene dɨ bɨldǝn atɨ fǝrǝ nǝ pepe tee ɗɨmǝ sǝ ka ama nagi aha bwange tee ɗɨmǝsǝ ka ama nagi a nzǝ vɨnǝtǝ. tee ɗimǝsǝ ka ama nagi a vǝr whodǝw sǝ mgban fǝrǝ pepeye ne dɨ bɨldǝn ka satǝ atɨ hye hye ɗa shee furi furi na sa mgban hye ɗashee hananang ee hqnɨngǝ kowonǝ kan to wule shinǝ hye kana ɗatɨrǝn a gamatɨrǝn a mbǝgǝrǝn pukpuk a fǝrǝ a vǝr jamtǝ a vǝr sɨtɨ dwattǝ a vǝr nyerotǝ hye mɨna adɨ pa whodǝw a vǝr jamtǝ ka sɨtɨ dwattǝ a vǝr nyerǝtǝ, hye mɨna gyeɓǝ hye ɓa vǝrǝn sa tǝn ɓa zɨmǝ Aabǝ zǝ puktǝ a tɨkǝtǝ ite kǝwonǝ ɓa bǝdǝ nda shinǝ nda piyagǝ bwattǝ to shinǝ ne dɨ bɨldǝ satǝ fǝra shinǝ kat a muɗa ɗɨka dǝ fǝrǝ pepeyǝ hyeɓa heeya a maɗǝ a fǝrǝ hye madǝ kǝ asǝ dǝ hora hye maɗǝ ka sɨtɨ ootǝ, hye ɓa maɗǝ taa ndǝng asǝ kǝw, mya ngɨrǝ taa taakǝw a hye ɓa mba ɗatǝ ɗa asǝ kan anda nzǝ a makaranta nda warataa taakǝw menedɨ mota a hakan taa taadǝw a hye ɓa vǝn dǝhyeɓa pɨrǝ gyeɓe hye ɓa pɨrǝ ɗyengle lǝmǝgye furi furin dɨ ngǝwa hye ɓa gyeɓǝ hye pɨrǝdɨ nguwa hyeɓa zǝ hyeɓǝ ɗɨma shinǝ sǝngɨn nǝ ɗɨki nadɨ sa atɨ hye kana maɗǝ hye ɗim saa hyeɓa zɨmǝh hye ɗɨm taa a lipadǝw gǝkɨlǝ hye vǝ jinga nasǝ mgban hye ɗa sa kana a wedǝw shingɨn adɨ ɗikǝ hanɨngu anǝ sate atɨ mgbanga aa dɨma sɨnǝ sa ɗiki Myeedam adɨ satɨ poyitɨdǝw nga shara gu asǝ mgban nag shingra poyitidǝw nnaga sharagu sǝ hanɨngti fǝra kat poyitidǝw a sharagu dǝw haa dɨ nɨnggu, nasǝ mgban a poyetidǝw shingra ha aadɨ nɨnggu ama mbak mbak hye kana paa fǝra hye pan poyiti dǝw aa shingradǝw ngaa sharagu ɓǝ bɨldǝ sata dǝ fǝrǝngɨn fǝrǝ pepeyǝ haɓa nɨnggu hyeɓa kyedǝkǝ tee dɨ ɗɨm alǝ tee dɨ ɗim asǝ sa ɓa shika hyeɗi kuttǝ ka ama taa nyatidǝw ka ma gǝkɨlǝ ye ma hane dɨ nɨnggu to hye kana ɗa shinǝ kat a mɨna adɨ bǝ a bǝ ha pepeye hye zɨmshi pepeye hye mɨna bú ha pepeye to ɓo bɨldǝ sata adɨ fǝredǝw nasǝ mgban hɨn ɓa satɨ fǝra shinǝ kat a farudǝw fǝrǝ pepeyǝ a hakǝw